جو بريفار بيان مفاتح خير من البورطابل بارسكو المفاتح غي حدايد تعاود تمشي تخدمهم نورمال و قاع حتى تبغي تبدل لاسيرور و لا سيرور ماشي غالية مي بورطابل, بورطابل فريمون غالي سما جو بريفار الى تروح حاجة يروحو المفاتح و ما يروحش بورطابل